मुइलाइ तसरि धेरै महङगो खाने कुरा भन्दा ले बाहिर को खाने कुरा टेस्ट गर्ने बेला जापनिज सुसि हरु कोरिएन चाउचाउ हरु भया, किमा नुड्ल हरु भया, पिजा हरु भया, यिनि कुरा चाहि मन पड्डान ।